गड़ना यंत्र का उद्देश्य सांख्याँ और गड़नों को सटीक और तेजी से करने में मदद करतो है। यह एक ऐसा उपकरण है। जिसको उपयोग गणित कार्य। जैसे जोड़ घटाव गुण भाग प्रतिष्ठा और अन्य चतुर गणनाओं को अलग करने में करों जातो ल है। गणनाओं को सरल बनाना यंत्र, जटिल गड़नाों को सरल और तेज़ी से हल करने में मदद करतो है। किसी से चलाने की बचत होते और सटीकता संचित करते हुए। सत्य कथा यह यंत्र गणना को मानो सच्चाइयों से बचाते हुए सटीक परिणाम दे दो। जो विशेष रूप से वैज्ञानिक व्यक्ति और इंजीनियरिंग गड़नाों में महत्वपूर्ण होते समय की बचत करना। यंत्र उपाय से हाथों से की जाने वाली तुला में कार्य तेजी से कर्तव्य जैसे बड़े देते हैं जटिल सांख्याँ की कारणामे समय की बचत करते हुए करत है।